वैक्यूम क्लीनर या सफर करे के मशीन बहुत उपयोगी होला ए मशीन में एक तगड़ा मोटर लगल रहेला और कचड़ा जमा करे खातिर एक कन्टेनर रहेला। एह मसीनी के ऑन कइके ए गंदगी के अपने अंदर खींच के कन्टेनर में जमा कई लेला और गंदगी साफ हो जाला।